No läätsi olõ-õi väega tennüq, agaq põhimõttõlidsõlt nigu hernitki. Et võit pandaq ligonõma, a võit kõrraga patta pandaq ja sis keedät näid. Ja ku um keedet, sis võit niisama süvväq, võiuga näütüses, a võit ka näütüses panni pääle pandaq ja praatiq. Sibulatükkega näütüses saa väega hää.